"مشروبي المفضل هو القهوة الفرنساوي يعني بنجيب قهوة وبنجيب لبن لازم طبعا يكون نوع البن كويس والا هيكون طعمها اي كلام ولازم متكونش مركونة فترة طويلة لان دا كده هياثر على الرغوة بتاعتها أو الوش زي م بنقول عليه يعني و <hesitation> لازم تستوي كويس تقعد على نار هادئة ومبروك عليك احلى قهوة"